Okei koina tar a urek ma kine na tinaulai, a ngir na magit i lar a momobo tar ma tinaulai ne enang ap kokong, ma nudia tinaulai. Aluaina ot ma a taem a nung kokong i wan taur a nung enang taur ia taulai. A luana ot a laen ne kokong la tatur ap la wan pa ma mo pakair, la pakair bat pauk enang tenge re na nuna laen. Taem la pakair bat pauki la taur, ravate nana mep a kokong i maige enang to a taem la pakair pat pauk ki ning a vauruana la ta ravate a u bur niuruna mep enang ia taulai ia taulai kokong, kokong toliu. Io a taem mila wan up la vung pauk ura rip na tambu la ravate na nu. Ura rip nu tambu di tu tar a barniuruna ne a laen nene vainu a laen di, vatenge rap tar a laen ne nang, ai vautul a pakana la van tuar a la wan la vung pauk oumbap niga lar taur la wan ap la. La kul pa enang. Ai a taem la vung pauk ubap, la wan la arkukul papuk la wan la ben pa enang. Ben pa enang, ben pa enang utua re kokong toliu. Taem dia taulai ma nudia kine na koko na kine ot kit ta arnganga ranai nanganadi vung la mur a ngir na pakana la muri, a kunukul miti ma lar, bale na lar lamur tula matana magit up a kine a koinu nun mama i taulai nudai kine dia taulai tuk dia bule mila va latia a tia ma famili aluana ot a me laun ot a vaina e dorin a. Avauruana a me tommy vatuluna e tinavai vauvatina ia ot elesa mitinge to tatak, tatak i vantar me e e rubben, robin i mat ai kir i lan a last to taria. Up up to bali ne mamu ap a fameli. Kir ta organa ngua kir ta pavan ma nudia kine. Dia ke ia urek, dia urek na na wok tur mila dia urek me na urgangit taur mila pit e dia ta urek pa mila van mula pit ti a papalum tuk nudia kine i won tuk a numila. Mila koke mila i mat, i mat ma kilala ma 1994, koke mila i mat kan mila ika i mat kan enang, enang i ke, tuk narit i ke irua, i balaure mila tuk narit mila rap mila vanpa, mila pakan malet a pakana kiti, mila taulai, mila arbutai io mila a va but na nanatu mila nanatu mila larbutai malet up numila, enang i rua iot lan ka. I a kine na tinaulai a kokoina ot kondi. Ai a rei nangadi mep ma dala ma taem narit ma dala valari mep dala bar vakuku mur paka ma, dala re mep dala ta perepope a <hesitation> a na voro na, hevi atia lilivan mena pakapakana konndi. Pi me dala ke ka, ap dala pet na pakana aria ma tinaulai lar divung bat a vaina a koina. Urep unure a ling ai ina, a nunu pinarua, taem vung bati, ap u ben i utinge ma me uva taur dia of mungo dia ta nunure argiliane dia. Taem narit ame ia van ia barat pa vaina ia taulai ka. Ing a nun a ran kir koina na ngir na hevi i vot, vunang a me kir dala numurai i vanpa tmai u al pai kuti ia vatatur koti panum mur a nuna nilaun. Pi a me ot miti ap a vaina miti dalarai mep dia taula tia ot miti. Da rei mep a ning a koina a vot, a variru a vot vunung, dala a bale na lar i nunura di a linge dia kati ma bala na lar. Pi ma dala a dia taulai ap dia van taptap pokot dia dek dia taulai, ap dia arbarat pa tinge ap dia van kuti kir dala nunuran mep a me kiti a nuna nilaun mamaive. Dala valari taur dala mombo lilikun tar me na kilala ova ka ing a tumtumbui dala pit. <noise> Na dala muri ma a koina tur dala ta taulai lilivan ma a a a a bale na lar kan dala kondi dia ta mur lar iongai di pipit ma lar. Lar o pakair i wan munngo mitinge, a vondo i wan, mitinge ar kukul, tinge a tuletule, i na pakapakana kondi ngang tar dala murit kati ma nudala a bale na lar, tar ia kokoinu a nudala lar. Taur kaka dala mur lar narit barat pai ka vae lo a pangei kuti tar dala re na pakapakana narit na ngirngir na vinarum, na ngirngir na arnododoko, narit i vovot. Vunang, a me ika kuti kir dala nunure pa anuna kindol na nilaun tamal. Taem ivot kuti u malmal i nuk mep ataem i vat vatatur pa kati, iong na pinarua iongai mitingai i lo ivung apangan on i late vunang dala ot taur dala tikan mugo ai tamal. Lar a mobo tar ma ta ma kini na tinaulai ma numila enang ap kokong a kokoina ot. Vunang a rei nagandi mep, mila mur la mungo lamuri a kokoina ot ma kine na tinaulai. Io tar tar a ra e narit tar a va dekdek a pakana ma dala rap. Narit lar dala ma dala ionge dala tar taulai ap dala ke, nundala na a kine na tinaulai kir i koina ap na iong i koina dala valari, tor dala mombo malet utua mungo ma tinaulai mungo, tinaula mungo a kokoina ot. Dala re mep a variru i ke, hap a aruru i ke vunang me iong na pakapakana mungo.